<noise> Kannje makelje no ɗe kuwirta woni, <hesitation> ton to dow maaje woodi kine ɗiɗi. Kine ɗen ko njamndi kannje ngoni <hesitation> laaɓɗe taƴooje. Kannje naftortee, yo a taƴa, ɓaawo a meemii walla a dimmbii <hesitation> hoore nden nde laatii e nde woodi senorɗe ɗiɗi, kannje kadi e ɗe taƴa.